Mi buran yidugo mi <hesitation> mi nyama ha babal nyamugo kesum ngam mi metta nyamdu mabbe mi nana beldum na ko velai. to veli ma mi mana be mi viya be be habdi masin, to nyamdu mai velai bo, mi viyan be useni be habda be wadda defoobe je wawi ngam dinga defugo heba himbe nana beldum nyamdu mabbe.